<noise> Akyerɛw ho hia osiandɛ dza yɛbɛyɛ wͻ asetsena mu biara gyina akyerɛw do. ͻwͻ dɛ ekyerɛw biribi gu hͻ ama obi so enya akenkan na oeenya nyimdzee bi. Ansaana ibotum ehu kwan a yɛfa - yesi kyerɛw no, gyedɛ woarankasa no, eyɛ ͻkenkanfo. Ntsi ͻwͻ dɛ ekenkan kͻ enyim ama ehu nhyehyɛɛ a ͻda akyerɛw ho. Na ehu kwan a ͻwͻ dɛ efa do kyerɛw ama obi kenkan w'akyerɛw a, n'enyi agye ho.